Oli babé upu minja ukaan mé nulééf, wo bémundum ujoow uŋéér taan uñumé galééf miin kinding ujoow utébul étuhuur, gugool, uyiit, uléñuun, mafoos majaguut miin guŋorul guŋa gujoow guléét Yang jo. Do yang yayu do guñumé gabét jaraam gukééw do gubagéén do gulé gagu jaraam guling guyiit. Gapu mé inja akaan mé naléét bébaaj gulé.